L’etica di ‘n populu cancia cu lu passari di lu tempu. Siddu cinquant’anni fa avissimu dittu ca nun era murali usari l’armali nta li circhi pi lu trattinimentu, n’avissuro pigghiatu pi pazzi. Ora nveci sempri di chiù la genti è cunvinta ca n’armalu soffri assai nta la jaggia.